أكلي المفضل هو المندي خصوصًا مع الدجاج أو اللحم هو طبق لذيذ وبسيط، وطعمه يزداد لذة عندما أتناوله مع العائلة والأصدقاء، أما إذا كانت الإجابة تختلف حسب الوقت في السنة، نعم، في الصيف بحب أكل الفواكه الطازجة زي البطيخ أو العنب لإنها منعشة وتخفف الحر، أما في الشتاء أفضل الشوربة الدافئة والأكلات التي تحتوي على توابل ساخنة لتعطي الدفء.